Hararan <hesitation> gisinga firgikiga, <hesitation> agar owola gisina ein irbirai, agila asariga agila gisatena, dawikogoni narintawa narintawa idirten dawikogoni awrintawa sermometerka, <hesitation> skirten <hesitation> kedika menjosa inger soka jo garir.